اتنين اربعتاشر تلاتة و عشرين خمسة و تلاتين اربعة و أربعين خمسين ستة و ستين تمانية و سبعين تلاتة و تمانين تسعة و تسعين